U vete ha jashta vetëm një herë te java, ha te a pizzeria o te l’hamburgheria, shumë herë però ha midhema një thele mishë jashta.